Pues antes otcatca tishmatia se shapon paca ni motemuaya ninqui san se de ninqui de barro asta ahorita usarua non guan non de zote non de mowmualla san non tichatia nos traste de polvo de traste guan de ahorita ahy jabones de roma blancanieves ocuel de salvo demliquido ocuel de non guapalpaca non de salvo non paca de motegua non shampu non de baño ajam non de barra nochi de barra usarua ahorita de zote cualisarua ocuel de ariel non de ropa ajam guan de líquido usaría niqui de líquido antes amo de líquido nochi de polvo sande non va ahorita cabnochi de todo tipo se shapon de baño de shampoo de suavite nochi de non tlatlapaca son 12345 jabones ahy